Ny fanadiovana varavarankely an, <hesitation> maka ranontsavony ianao an, dia rarahana ranon-tsavony ilay varavarankely. Dia kosehina amin'ny lamba madio. Rehefa via izay an, dia maka rano madio an, tsy misy savony fa rano madio dia tondrahana indray an, mba hanakobanana an'ilay fitaratra. Dia maka gazety amin'izay an, dia iny no hanamainana an'ilay rano teo sy hampamiratra tsara ny fitaratra amin'ny varavarankely.